Las cabras montés son verdaeras artistas dela naturaleza, escapás de blincal i gateal por terrenus mu repinaus, quasi que verticalis, con una albeliá i una confiança que paeci desafial la gravedá. La su albeliá pa movel-si en terrenus tan compricaus es la preva del su enquacamientu al ambienti i l'estintu de sobrevivencia. Assín i tó, un marru i hincan el poleu. Paquí pala Sierra de Greus las pueis vel.